Janubiy koreya madaniyatiga keladigan bo’lsak, <hesitation> ularni ular ozlarining <hesitation> urf- odatlari bilan milliy kiyimlari bilan ajralib turishadi hamda janubiy Koreyada <hesitation> pushti rangda gullaydigan daraxtlar mavjud. <hesitation> Ular judayam chiroyli hozirda dunyoning ko'plab joylariga export ham qilinadi. <hesitation> ularning eng ajralib turidigan jihatlaridan biri bu ularning milliy kiyimi har bir kinosida ko'rsa bo'ladi.